Nonaje nona kunino jan nukuina na koaninda, natenea kó iin konrida kodi kuchenava'a kudeata nanudiati tenadii, ujun kutoni inina cheva'a akunoti nakutuno tene'a kudii kuana kodadi va'a, va'a kuninixhi xhi despueste té xhikandiú ti kuita kodenada ndea nakunda nuná, ndea ayo'o tuu ñero tenidixakuu, koñani cheti ni cheete vado konoña najuu kuini xanaño, kuando tedee nanitando xhidixiá, kuu devando ninixhi ko dendo ku vida nró kova'a chin ndaya chin tenii, nria ku'a kudando <hesitation> ñayivii kuchendo kuu nduña kundaxhi niando, ndianda kudiando nadii xhinino na xhikanró xhinoda yo'o takuchete kundo yo'o yi nravii kundote aman takuvenro ndexhi ni va'a kunexhi, ndekundayaxhi kunuya kudii nanikoteña xhika'a nguakando nikoxhia tuxhen dekando tuin nenano xhii, despues te vaxhina ndachen kuu teda ndani kuando natinedeto tikannuu tutadixhité tidiana kuu ndetinante naña kuu kuini xheva'a kunayave konochendola xhiando vuelta ti ni ñoo ninro kuando, chia kuu ña diitena nguelta kuan kutanró ña xhiniño ka'a kuando kó kua kuajada.